<hesitation> الكمبيوتر دائما يحتوي على مكونات أساسية مثل: المعالج، الس بي يو، والذاكرة الرام، <hesitation> لوحة الأم إللي هي لوحة المفاتيح، وبطاجة الرسوم، الأقراص الصلب، الإتش دي دي، والإس دي دي، والشاشات، ولوحة المفاتيح، والفارة إللي هي مهمة في التنقل، <hesitation> وعادةا نحبوا نحطوه على الطاولة، ونفتحه ببرنامج ابدأ.